أنا نخدم الدار، معناتها ما عنديش مكان خاص بالخدمة بالتالي هو نفسه عندي ستة شبابيك في داري هم نفسهم ستة شبابيك في البلاصة اللي نخدم فيها زيدهم ثلاثة بورتوناتر اللي نسميهم يعني في المجمل تسعة تسعة شبابيك ستة صغار وثلاثة كبار اه هيك ايه ايه ستة تسعة اذا كانوا يعتبروا بورتوناتر شوباك.